Ngara ngara ain nain, ai nain seni, ai nain ralasa, ainain rabu, ainain kami, ainain jama'a, ainain sabatu, ainain aha. Ndadi <hesitation> ainain senen dekare mbotopu di karawi kai, bune sidi sidi ai tu'u sidi, depa kalo ma dambe to'i doho ma buipu sekola lao sekola ni. ru'u dou tua doho dekare, <noise> lao karawi, wara ma lao aka tolo, lao kandihi, wara ma lao lu'u karawi. Depa wau dekara dula sekolare dambe toi dohore, bunesi diweki kai dambe toi re, ama mbia mpa'a labo lenga doho. Nggara doum doho dekare amam mbia ya kabua ngaha, dingaha anana, dingaha rahi dohon, dingaha sara'a mangge'e aka uma. Ndede rau pa ainain selasa deka, ainain selasa re, ya lao sekola rau, na lu'u karawi ya, karawi. Porona samapani, dula sekolah re ya, ma dambe toi doho ya mpa'a. Terus <hesitation> aka rasa ro dekare, dambe toi tanao ngaji, na ama mbiare ta nao ngaji, dula sekola senawa tanao serai. Kalo dou aka mbojoka ma ngarana maru serai re, wati si maru serai nggahi kaib dou mantuana watisre na hina mba o'o <laughs> ra cafi maru serai nggore de- de dula sekola, ngaha, maru serai, tu'u, ndeu, ta nao ngaji. Wara ma lao ngaji aka sigi, wara ma mai guru ngaji aka uma, nggori ngaji wara mampa'a ni wara mampa'a nggori sambea isa, <laughs> wara ma mpa'a ncimi kolo, mpa'a doho lao lenga lenga doho aka, aka musola watise aka uma jaga be lalopa. <hesitation> Na hari rabu deka samap lao sekola ya bune edepani <hesitation> dula sekola sama walip harus ma- maru seraini terus <hesitation> waude <hesitation> ngaha, bola, lao ndeu, loa lau pa'a, watisi wara <hesitation> di apa <hesitation> ta na'o ngajire mpa'a ni, mpa'a lao lenga doho, pala sewatipu ba mageri harus dula, sewatipu ba mageri de dula, porona sewatipu ba mageri harus rongga, loaku. Waura rongga aka uma, watisi rongga aka umare, eda lop fica ba doum tua re, ama ngadire tana'o. Ai nain kamis rau ndede walipuni, na pala wara ma heba aka dana mbojoke ainain jama'a, ai nain jama'a kah sekola re dula roci, kalo ma karawi dekare <hesitation> tiwara tiwara ma karawi kone sabua, pabuaku harus lao aka sigi sambea juma'a sera'a, tambu'u kai matoi pa sampe ma tua. Aka mbojo rauka ma siwe siwe dekare <hesitation> pala mboto pa siwe siwe waura tua ni waur keluarga ndede, ede sia doho pasti lao sambea juma'a menan, sambea juma'a. Na, aka mbojo deka sambea jum'a tiwara oto ma loa rai kapu ncai, tiwaran tiwara dou ma loa mpa'a, bune ara sara, ara jawa ake, tiwaran. Ndadi sambea juma'a dekare sambe'a juma'a sara'a, watisi sambea juma'a re, majani nuntu dou sakampo. <hesitation> Terus hari sabtu deka sama walipa, kalo ara akekan sabtu ara jogja ke wati sakola wati karawi, na kalo aka rasaka ese mbojo ya sakola, karawi <hesitation> tapi hari sapatu dekare paling caru caru podare ya anu, karena. Mpa'a kan, mpa'a lao lenga doho, mpa'a sampe aima nggadi, ede mpa'a ainain sabtu dekare dou man tua wati ipi <hesitation> fikina ana kau dula jam pila. Ba nais na de, ainain aha, kan wati sakola cuam mpa'a mena aka rasa, yo mpa'a dambe toi doho mbotoni kawarasi, ainain minggu de, minggu re <hesitation> ahad ahad, ahad dekare <hesitation> lao mpa'a nggawi aka tolo, mpa'a ba lao lenga doho, mpa'a wele de, mpa'a ka dihi ade la, pala ntene pa, wausi ringa ba re harus waura rongga aka uma, loasi waura rongga aka uma, sambea, sambea, ndede. <hesitation> Ama mbia ngaji sambea, kawarasi wunga toi aka rasare dirawi re, ma utama poda re ngaji lao sambea.